أفضل السفر بالسيارة لأنها تعطيك حرية التنقل وتقدر توقف في أي مكان تبغيه، أحب أستمتع بالمناظر خلال الطريق، وأقدر أسمع الموسيقى أو أتكلم مع الاصدقاء اللي معي، كمان السفر بالسيارة يخلي الرحلة أكثر راحة. لأنك تقدر تاخذ كل أغراضك بينما السفر بالدراجة ممتع لكنه يتطلب جهد والسفر بالقطار بس أحب أكون في تحكم كامل في الطريق يعني.